Nyine kugurayo, nyine kuronda ebishaka. Nkarondayo naanyine orukororo nkarondayo nk'ekiharavumba nkakinywa nanga nkarondayo obutunguru nkabuteeka nkagiitamu nan'emiharavumba naki e- nkabiteeka naamara kubiteeka, nkabita mu miizi nkabinywa bikabaasa kunyamba hary'ekyo haryegyo nkorora naneki na na senyiga n'ekihinzi. Bikanyamba haryekyo kintu naakozesa ogwo mubazi; omuharavumba, nkakozesa omubiriizi, nkatamu obutunguru, aa nkabona kukikira.